Royaume-Uni an <hesitation> dia firenena anankiray izay <hesitation> tena mpandala ny fombandrazany ihany koa, ary mbola mitazona ny fitondram-panjaka. Mpankafy dite ry zareo ao ary tena <hesitation> amin'ny fotoana rehetra dia omeny lanja manokana mihitsy ny dite.